لا والله مافيني أختار شي نوعين أكل ظل أكلهم لباجي حياتي الله لا يحرمنا من ملذات الحياة وطيب أكلها والصحة والعافية اللازمة منشان نهضم هالأكل ونستفيد منه لا مافيني حدد شي أكلات معينة لأني ما بحب هذي النوعية من الأسئلة الصراحة.